unnum itatii yaani usalama katika maisha katika dunia dargennon unnum itati maan ennan wontun woinama kullin hakkum issa iy kanneni woinaman won kulli erium issa kas tatae woinam kullin yaani rullingum cchole kabe woinaman kullin futna lakisse woldage <hesitation> wollin tau viongozi tutun dub wor wor wardabbiyu hinjirtu woldarawiati lakiseni inaman ak cchole tau usalaman unnum duftii mal kan yaani inaman bila willin hindabin dandee ishe olle hinbulaa <hesitation> aksun shida yoyoten